<noise> Atomboky am hanagna tsy mitrosa. Miezaky mivarotsy amin'gny longo akaiky aby. Da gn ny tombony hazo amin'igny gn' atombo, gn' atombo. Da mandeha hôkizay megnagny. <noise>